افضل الطعم الحلو. احب الحلوة مسل الكعك والايس كريم حيس تضفي <hesitation> لمسة من السعادة على اي وجبة. الطعم الحلوة عادة ما يكون مريحا ويدعو للاحتفال، كما انه يتواجد في العديد من الاطباق والمشروبات التي استمتع بها.